Nu ewia nu osuya ovuosu nu onu nu su ewia zilan, family konukobulum ewia ovuoma zilan maya majiwa maomutakiri maeʒinuoro owe han udo na zi but ijilen ewiataan, eʒi han nu aha baa di nu ahanyi eʒi nye nu olunwerem onye kweruye card, nye ne me ka oyosuku ma kwejine okwokooo nu yawa nu olunweren nye ne me ko one me. ma nye olu kwujikwu anwa church, oya kaa baa kwejime yeha okwokwo ka nu be magu nu obialam han taan nu ewia yasu ohu taan bia ewia nmateenyi so obu nha mũ su nu okwo nu oka ewia buruoma nu elunwaka azi, zi ewia zilan elemadu ba maya nye ibu be ne kpoi be ka ma enyeka bu yele ya benu okwo oka be okwokwalan oka jiwu bia betee okwu, paa eno okwo oka bram onweru ewia iji iyogweye nunhakan anu okwo han, whorgama ha akpan ma elejiewia kwo oka so ye ma ji na kani ejile ewia eyesie osu ogbor ale evya gbu gbu ejile wia nhe gwe awe yabu ehieyeri ijile ewia nhe qwe qwe yabu ehi eyeri ijile ewia obu nha nu nhu obulan echoru enyeri nu onwa ka eyeriri su ijilan owia ovuoma yadi. <noise> But kpo ozi nbram kpe ewia zinbram iyejiha suru motor, ovuoma ne mei, ilehechi enya nu azu ozi, omutakiri bia ne <noise> gikwaru papa anyi yeri wuri sunu ewia zilan <noise> be yekwuru ihu gbarukpaa but iji ewia enya ka ngwa zie hari ji gweru ewia, nyeka bia papa bia yegam ewia me gweru suru okwokwo me qweru zi schoolo, zieharun ji qweru ewia but su ewia kam ndilun, ma jiwa ma nweren oda enye ovuyoburuomu, oda enya oya aliki ne ri qweru okwokwonri shishi nu itee anu zila, anu dazia. anu dazia nu nhe oneri but ishikwale han dum kam, nhuoma nu enya bu, so ihuna ovuoma yemei nu ehi eneri oya mene meji nu okwo oka taan ewia buru oma nu elenwa azi, su obula ewia oda ehi anya owu obubedi orokwokwo, ezi oro-ns ke chinike obu ewia bu eji nu owua, su ewia beuan oronsuko kam be yowulam ovulen nu anwa oya sikoririkpan ji nu aduu du nu ahua ozi ne jinu vuhu odia aya aʒu oya menu su enji okwo oka ewia even nu okwokwo nso kwunu ewia buruoma oha meru me ji na kanu ewia buru oma nu budu nyeruka nu budu nye nu nye obulan. Obu watakirio obu yokan, ewia buruoma ijile ewa, iye uhe respect ijile ewia, nde badu yosunu anya nu anwaka ehuyaru so oha mɛ me ji nu na kanu taan nu ewia buruomu nu elunwa.